J'adore porter des t-shirt

La vie est une fête

Les maisons de retraite.

Une fête annulée

Un bon médecin.

C'est un sport particulièrement accessible à toute morphologie car on ne ressent plus le poids de son corps

Faire de la natation